أول حاجة اتأكد إن الخدم يعمل نجرب نعيد تشغيله وإذا ما صار شي نتأكد من الكابل المتصل بالخادم ونجرب نوصل الإنترنت بالجهاز مباشرة وإذا كان واي فاي مايخدمش وإذا المشكلة مستمرة نتصلوا بخدمة العملا.